أكتر مكان نفسي أروحه الصراحة النهارده قبل بكرة فنيسيا في إيطاليا يعني <hesitation> مكان جميل جدا الصراحة يعني المناظر والمراكب اللي أما تمشي وسط البيوت ديه. حاجة رائعة يعني. غير كمان الأكلات الشهيرة بتاعتهم والقصور. كل الناس اللي راحت هناك رجعت مبهورة، فأتمنى أكون منهم يعني.